undanfarna tvo mánuði hefur lífið er leikfimi lagt undir sig fimm sali í Listasafni Akureyrar þar birtist okkur

heildstæð mynd af ferli Arnar Inga Gíslasonar hann trúði á það sem hann var að gera hann trúði á mátt myndlistar

hann var að leitast eftir því Örn Ingi sem lést haustið tvö þúsund og sautján var sjálfmenntaður myndlistarmaður og fékkst við ljósmyndir gjörninga skúlptúra og innsetningar hann var um langt skeið ein af í menningarlífi Akureyrar auk þess að fást við kennslu og dagskrárgerð fyrir útvarp og sjónvarp

rauninni er þetta þriggja mánaða langur þátttökugjörningur um það hvernig bók verður til bók um Örn Inga á fjölbreyttri

freista dóttir hans og tengdasonur þess að ná yfirsýn yfir feril þessa afkastamikla fjöllistamannsins skrá verk hans og sögur

ég sé dóttir listamannsins listamannsins finnst mér ég ekki þekkja hann til fulls þannig að ég hef fengið hóp af fólki sem ég

kalla mitt teymi bæði fyrrverandi nemendur Arnar Inga og samferðarmenn hans í gegnum skólamál

leikhús leiklist gjörninga þau fjalla um myndlistina sjálfa gagngert til þess að ég fái meiri upplýsingar þær séu réttari

hjálpar þetta mér til að hafa þessa umgjörð utan um verkin og staðsetja þau í tíma og rúmi gefa ákveðna mynd af þessum fjöllistamanni sem er ekki mjög sýnilegur í listasögu Íslands

Örn Ingi Gíslason er myndlistarmaður hérna á Akureyri og var starfandi í Örn heldur þú að það sé enginn áhugi fyrir myndlist á Akureyri í raun og veru held ég að

ef marka má svör gesta og þeirra sem hafa komið hingað þá segja allir að þetta þetta er það eina rétta eina rétta að því leytinu til að hér er mikil þátttaka og samtal milli okkar og gestanna við erum að fiska eftir sögum frásögnum reynslu hvort sem þær eru góðar eða slæmar ekki dóttir allar frásagnir fara inn í bókina síðan er ég að leitast eftir öðru þessu ferska

hér er til dæmis verk sem sem okkur hlotnaðist fengum að láni fyrir nokkrum dögum síðan

stór fiskur sem hann skar út þá hrópaði ég yfir mig eruð þið með fiskinn því ég hafði einmitt séð ljósmynd af Erni Inga að vera að vissi ekki meir vissi ekki hvað hafði orðið af honum

þegar þetta er lagt á borðið setjum við kerti og

og þetta eru skálar þegar hluturinn væri í notkun þessi þátttaka almennings og samfélagsins í heild hefur verið mjög mjög sterk og mikils virði fyrir þessa sýningu

Inga sem hafa aðstoðað mig við að skrá